Nebam laɓirɗam nafata ko leppinde sukkundu hade mun laɓeede, moome e hoore he malla e wahre he haa sukkundu leppa, maaya, wela laɓde, taw muusataa.